Nahazo ny fahaleovan-ten̈any kà zen̈y Ejipta tamin’ny Roaiômy onia tamin’ny andran’ny taon̈o arivo sy sivin-jato dimapolo roa amby taon̈o, a tafara ny hetsiky na- na- nandavoana ny mônarsia ndraiky nisihany ndraiky ny repoblika zen̈y tao afaran’ny tao teo amy fitondrasan’ny Kamal Nabdel Naser zen̈y.